קודם דארף מען זיכער מאכן מ'האט א גוטע גריל, און די גוטע כלים דערצו., <hesitation> מיט די סאוסעס און די גוטע פליישן און די גוטע, די גוטע זאכן דערצו און נאכדעם איינער וואס קען גוט גרילן און אנגרייטן שיין, מיט גוטע דרינקס און עסן צי די, צי דעים וואס מ'גרילט.